يخصص له عشر دقائق يوميًا للقراءة، ويجرب الكتب الصوتية وقت المشي أو السفر وأثناء سياقة السيارة في الطريق للعمل, وأثناء ممارسة الرياضة أو مثلا اثناء ما ياكل أي من الوجبات عن طريق الصوتيات والفيديوات الموجودة على الانترنت.